To akchamda yagdardiga baighamda, yagndardi chga baighamda to giəmagiəa luwa avjarha kamda giəalwa kamda əaka to naghma ngha kuska luwa kamda naghguska luwa kamda akavgha pəarni pəa yauwan guske pəarni pəanmda akavghanda akavghanda to akavghaa chamda azga baighamda agurchama juda ak. ala ha amdachachamva baya hahazudka ak ala hahazudka manne hahazudka zadukwsa hahazudkju vaə ala hahazudka duda dapaəyawa hahzuka vaəpana hahazudka fchakara hahzudka haldakara hazbaighamda aigama baya damanamda zamda ajuchga baighamda sghaya juchamda mana ngamda chachamva vjarhamda ayawimda to aigamabaya mda aka kamda aka to akchamda manavgha chamda kagabaighamda chakndruchak dagkfe kaga baiyamda chakndruchak paəyaudam saka kaga baighamda chamdruchak va. ala kamda mana kamda mandghine kaga baighamda skwaghwik baibaga skwista ghuwe chakma chak ak. ala hasta kamda ak ala kamda ana hlarni hlanghuwe azga baighamda sghaisiye a hlarnimda ala pəarumda yawa hutuwe ai usma dghaughuche dahuil gura zardilva gur sfin wurghar chgura azardillamda pəaruvagur yawa pəarunda parariva gur vghan vjarnut chgura apararimda baya aya gama vjarghuwa nai uval kna naik Kfi tagaimda dafiche aizamdilza vjarguwa kalo baighamda dakalyagha fichna kuəiljud manthara aya gama baya daidaya zəa laəchka juma juwan nglagwa kamdajug nglagwa paədaranmada yuwa rahninda yauwa kamda juda mbəukchamda manichamda mbəuka adghi fiche dghich fiche kamdaka sghisaga sghichamda kamda fchakara kamda tagske tgich baighamda aske yaghmile ghighda mbasatagske dghaughwa atkwali gura apaədghargur yauha kabaighamdacheda mbasa tagske tgich baighamda skiche gole zanda ghuwa. aki ghuwa amda zana baya zamda aya dghau huche ndɓa kwacha gure aunivagh goliha kabaighamda da kaɓakaɓa kamdada ghuwa. ari zancha baighamda zanda akavgha ghuwaarichamda zga dadaghda to manemane adamfichga mansala paəma pəa yaudan buta kawudda paətigh yaudan buta mansala kamdada biran dadghamda kamda barin baighamda to aigama dghauwa daidai gura zəa nichlaə kwaramdrikwar gur tama dachkgwar dgiche kɗiye azga baighamda dakwaramdri kwara aya gamai chakwarnivamda gole bayau chamawimdau ngan gursanda hiəndar hiəavau wichachamdaba azdada kwara daidaiya dghaughwa mbəukna mbəukgurtama ninkwa bzanana rigmariga ambəukna mbəduk gura ma mbrambragur mbəu kuəa hazga baighamda aya gamai niva zəa nanau chamawimda gole ngangursanda kwarndrikwarva zamda.